<hesitation> ס'איז דא אפאר מינע פייגלן וואס ס'קענען שווימען אונטער די וואסער צו עסן פיש <hesitation> אפאהר פון זיי, איינער פון זיי הייסט קינג פיש'ס <hesitation> זיי האבן ספעציעלע <hesitation> זייער קערפער קען זיך צוגעוואוינען צו די וואסער, און די וועג ווי אזוי זייער נאז און זייער מויל איז אויסגעשטעלט קענען זיי זיין אונטער די וואסער און זיי האבן <hesitation> זייער אויגן קענען ווערן איבערגעדעקט.